Ubin e meh in sina ikin bema na anke ni inte ni inpi eter, akwa agbokpache kumasa agbokpeche hano tuk itekpeyɔɔ su shijir kin inte hadea na iyaa ajee inte aje ishe ba, a kana gooi weshe te a kana tuk igoŋ eteh nasarke <hesitation> osheshu doŋ intee, kuma awaci teeke shike kpea metee she yasha heti ihea adam iha adam kuma iyishaa kpile kashe andi adam haro abom a jee ni inte, na bana amma har nike eye abin eteh shike kpea uro unom hanu abom ha dena kpeaɔɔ ba, domin oshu oye shutuk ubin ewɔɔ shu maa ni uyom ayaa nu banu feŋa kpei, amma uneke ye she sheta na jee na bana wejen na bana jee nar ke yame a kamata a kpobin hano. Tɔ ubine ku she ni. iye tɔ inter shu shuk ne je ihaa adam <hesitation> unonwe bike kamu yuk sujee ana ajer nɔɔ ateu a naa tou inaa ajer ana tu acei ajer <hesitation> anyaa embɔɔ sha. mar antee je imbɔɔ kuma aka yeshi imbɔɔ akoku endoɔɔ imbɔɔ akoko endeo imbɔɔ ka tara a jee na igbo kapche embɔɔ nana jer nano abom ni shau ana bati bi ijaa imbɔɔ na jeti na bana ana táá ira tɔ ubin hano uku hime agwira akele sosai domin coj o baki ojee eye sha ba oteu hane ko kane toŋ naba na na je abin bono suje getare adee yesha dee suje kama sina dee ba kamu gani uyom sai ko o cu yime cuhu sa sira su kpeanu ji iya sha shok to abin bɔɔ nono atuk ime kina a gori iban aneke te enasarue eye sha a kamata kuma no acu <hesitation> ogben hsane e haa adm hano suje akuwai u bede numa imbɔɔ shi kaje a nɔɔ ni shii Asar o ca ni goo bana yɔɔk oca sha kpea eshata shuje a duka bmna subɔɔ suje wioti shu teewɔɔ, amma gashe awebetee gashe aweete kuma su jee bɔ na saso obom bik ana sasi ayi iaɛi na yin iaɛi keneke na aneke na jehebi icibi ba kpena ba maa na wa wa cuha yok coou awaa hano sule kocar inteh cuhu kebe kpowa keke gbowa do nor ogun nii aje magorahano bikbe bowani hum hi shin hano ni hum ne kpea awaa teh ni hum anee ajer ka sho acei kasu acei adɔk kaso ukuyanga kaso inangyisi ma. ka tara asho to duk ko be inya na acu imbɔɔ to bik a shu ocu. okuganga shagetager ocuha sugu jee aneke emboo shica a sha abom bano na bana ai bɔ shiga na doshi ukuganga kuyanga shaje tuk eye ssheshe hum na je aber ajer ajer a kari icibi niga awur niga kpe niga yeshi anaacteis kuma. aga nyi embɔɔ ga bar kibi ijaa a jer ajer. abom abom eshekpete naga wur bɔɔ bna a wur kuma suguje incngeshi kuma shiga anyi eye bika yio agaje ajer oye ga ca ga wur imbɔ <hesitation> anyeaa anjee no kokohano bik ajee anyi embɔɔ kuma bɔɔ ka ke a bom a bom ambɔɔ Aga barki bi ijaa aga jom a taa itaa irak aserajer akari ikara nabana wur, tɔ wuje abin hane na she abin ekɔɔ kom shika gwiri hime akele <hesitation> no tekpate kuma imeh na taka ashu aneke te har nike cen hake eneki he ogáá inceno ba, ashu ubin yom ne anaŋ hano embɔɔ asho kama ka tete tete tee, bɔɔ shu inteh kuma kege jee inte bakegina ammai nibɔɔ ke na joshe embɔɔ ni ke na jee intee bik kena shua agwe she shuka nibɔɔ make yi aceyir domin ubin hano nu nake ceye nuneke rɔɔye ba amma aŋwe na aŋwete na aŋwe naaŋwete niimbɔɔ aga nenu ubin hano tude shike ayeta muki iri aneke embɔɔ, ashe kpo ubin bano ba ashe a tete tee, ama anyee ashebɔɔhum intee kuma ke sohum ke sokebe jee nike na mai, tɔ intee make sina shu ushe nu ushi yikin inte igbamna aŋwete a shakameh ni inteh domin a ŋwe bɔɔ ma bika shok a go a maa ni imbɔɔ har ku unomueye intertahahasa shiga kpenaga ba ya aneke bɔɔ shana bɔɔno odee hano a kou inba ya anekebɔɔ shana bɔɔno odee hano akoo inte ajee nalara she kpene sho no ogaa heno shina taba na nekihe